Fagnanaovagna saosy carrie: avela ake lapoaly na vilagny zaigny fitiavanao ananjy arakaraky raha agna- ataonao saosy, de ataonao akao i voatabia na tômaty efa vita tapatapak'izany miaraka amina tongolo, ataognao ao sira, fa hitanao fa masaka sara izy ataonao normale sara menakananjy amnio, de arosaka am'zay ny carrie an de miaraka afangaro aminany de rehefa hitanao hoe vita i saosinao de arosakinao zaigny raha tianao atao aminanjy na akoho na hena na zarikô aza de mety aby sena amin'ny saosy carrie.